Maq ütelnüq, et tuu om küländ keerolinõ teema. Et siin ei saaq üteldäq kimmähe jaa vai ei, et taa om sääne asi, midä tulõ häste tasakaalustaq. Et saq ei saaq lihtsält ütte liiki vällä tõugadaq tuu jaos, et inemine elläq, aga saq ei saaq ka samal aol lihtsält inemiisi liina ärq pühkiq tuu jaos, et määndsitki eläjit laskõq elläq.